Mun ngṫnuwṫn ji ngṫna mun mun ka tlṫuwun tsuwe ka mumma wṫ chan ba dṫma ku illa iyaka mun buwun mum ji za sal ta hachawu mum piyau mun ka piya ka pṫya kaminta vṫnahi ṫna donakṫ mṫn nuwun mun nda ta dona mir ka kwa dṫma ka sa dṫma a sal ta ta tsṫma mun buwun mun ba za sal mun piyau mun ta vinahi ṫna donakṫ mir nuwun kwa mukaka mun buwun mun bṫ za la tu kida mu tu vṫnahi ṫna donaki mir nuwun to kwa dṫma tata fuda ka lokachi nakaka mun tlawan su ji kai mun buwun mun ji tifa hamba da tifa a ngar mun piyau mun kwa piya ka mun busnai mun kwa busuwun ka mun bawun doo tiruwun e tsugṫ tuma mindata tsṫgṫ tama mindata tsṫgṫ tama kwaji dṫma a <hesitation> misalign karfe kuchiya kani to a naka lokachi ka kuma sṫbṫ sata zdara tiṫna kamai ena mun de tluwun jika mun buna kam mun ji piunai to kwa tsa yuka muna sake tlahiyuwun gan wanka mun buwun e donakṫ mir don haka mu muna ta bulana chora donakṫ mir dole ta amfani mun muna ta tsa shawari lallai abe mi dona mir, fi sṫn fama a hṫmba dṫmakṫ doo rayuwa nahu lallai fata tsṫrkuma fu dṫma katsṫ katsu domin zahiya nikya kutṫ a fudṫ kani tlṫn ji buwai fimara wiham sṫba fa a lu doo rayi hu to mun muna ta bulana a dṫngṫ ma gaske wati. Lallai fata sama hu dṫ tsa yu ninakṫ fa mara ghama fu fi dṫgan nda ta waru mṫn dai nuna ta zara fu tuku mi bamai yauwa don muna ta naya faka ji naya muna ta zarahu ka muna ta zarafu ata wi darhṫ ba mbam dṫma wai muna ba zarafu ata wi, kachaba darhu ata matsayi nafu na fi mizdṫhṫ mun mizdṫhṫ domin nakṫn darhṫ kṫn tṫ ji kadai ba de bawe fu du wihani ba hade dṫma ka fata dima nakṫn darhu to fiya tu san da kaitṫ sannan a duniya kama fuma muru zau balle ji yi ka dṫna jikani, mun de muna ta bulana lalla nakṫn darhi kṫn fakwa kula kani de yanda ena fada ta dṫma war nahu kani fa bema gharahe nimau sṫba dṫ zirau kusan washan tlṫn dṫbṫ malsṫr tlṫn nda ta dṫma naka war kar amma ane tṫma awi nikin adukuna tlṫnu hamba zai jika dṫ zuwai to don haka fima muna ta zara hu lallai zuwai fa buwafu mi bame ewutai fata yarda nunakṫn fa tṫya muku fu tlafu suwa gan ndṫ yanda e fiye tlahu nuna kṫnu faka dṫma wankaka fama tu dṫma ghamahu katsṫ katsu gara fa tsṫre ghamahu katsṫ katsṫ fa buwahu faji dṫya tṫra hu de e fade bahu fida a kabṫ tahu katsṫ katsṫya a tuwafu fata dṫya ta wi fa tlahu fa bafe e tṫvṫ fa mar aka dṫnga nu su za hi niki nai ka fu fa tlahu fa ba fadata puwafai fada ta puwa hṫmba fada ta dṫmai ka dinga fiya ta dṫma wankaka ni to dama fa sṫn hamba fada ta dṫma ka duma katsṫkatsu don kaha mun muna ta bula nu e batlṫna gharaho nima ka tuku miji bamai. Fi tansa lu nina mi tlama mi ghṫntse wite ṫna fi ka to tu mi ji diya darhi wṫtṫ hamba dṫ dṫnga ghṫnsṫ du mita dmau kani mita dṫmau hamba dṫnga du dṫmṫ tlin kani mi dṫma tlṫn amma muddin fakwa dṫnga nu fama buwa fu kani to doo miya miyeni kama war kama luma ta dṫma su fawata bafe bawe lyarambu fama ta be wutlṫmiya kwalu fima ta sa talu fi ma tu rṫma himba dṫ miya tlṫnu to ma ji anfani tsṫgṫ tafu doo miya miye niya muna ta naya wan njima anfani a tsṫgṫ tahu doo miya miye niyu don haka muna ta bilahu tuku mi bame e wutai de e batlṫn a ghanaho nima ka miya bamoya a ga suwa kani fiya nay aka tsa yuk a wi manoyu haka tsṫrṫma mi dons mṫr kuma fata ji yarda muku ṫ bawaza dṫ bazai dununa kṫm fa donnṫma hamba ghama fu faka kuta wan mun kani mun mun gode ghṫnsṫ lallai mumma buwn e dona kuti a dukuna wiyu fi tansalu nuna kṫn fama sṫn katsṫ katsṫ ne kani lo fa dṫnga dayaka ghama sṫbṫ e dona kutu a dukuna tlṫn tsṫrku fa dona hamba ghama hu kwa dawa bi kani kṫrṫn hamba tawaji wane na batlṫna tṫrahu ka ha bahu habi tṫnzau kwa bawa kani dṫ fada tṫnzau fata diya ta tani gyannohu fa dṫ nde tsṫgṫ fame bahu a vushimu faka dṫma wankakani ka ga matsawa kani to fi fa sṫmma darhṫ ba tlṫn da ta diyali fi kuma hatamma wi darhu dole hada naya akṫn sṫbṫ ka dṫnga fiya ta naya akṫn sṫbṫ ka rayi fu da kṫmayu sṫ ka fiya naya har ṫna gyanno hu ṫna gyaruni nihu fiya ta kṫmaya rayi hu ṫna tlṫn amma ka dṫnga nu nuna kṫn ati dau fa bahu fa ji tinzau fa tladau.